<noise> tan holide, nyo te nai favusuan fiisen men vatau tsiau, uya tana painy tsuri <hesitation> nainy nyo te naa, mam jias to tan puak mam taan nato taan naa, fuwit naa fuwit naa ana onot tana fan mam nai favusuan to, of to nai mimi to tabin mito, jias pis to tan puak mam taan pis to, taan na, sung bs to fan an <hesitation> na tsinan na vatau tsiau tsue to <noise> a guei moun fei nato? Ai te rangats a guei moun tsunia, ana vatau tsiau tsue to, a <noise> vatau tsiau iny, a vatau tsiau mam natiny kaa <hesitation> fiisen mirom uya one <noise> vatau tsiau mam natiny fatsuts fiisen mirom ya, tsue e tsinan ya. Ras bus me numaa nyo na bus to numaa nyo govets nato fo a numaa, kakaa to, nasnas to ainy to, sisiuf to viny na bus mito mam goros to. Tagun to tana voiny voiny mam naa ras to tan buts, sua mito tan matan na aurom, kakaa to matan na aurom ana vatau tsiau tsue to ra ma, ra ma nai naa uya tana <hesitation> fan, painy fan ten tama nyo. Nyo tsue to, ra tan ror, tsuktsuk ror a teis, ai tsue to ra taan ror, ra taan ror tsuktsuk ror a teis, mam taan busem taan, taan, taan mam na ruak, ri fatouf ror, fatouf tsurin toptop, mam naa to tan fatouf. nai toptop. Nyo bainy toptop on ana muiny ka tsue to na ka, fatouf tsiau kiama toptop. Nyo bainy toptop on ana muiny ka tsue to na ka vagum tsun, nyi te vurungan, fakats tan toto tsuam. Kap busen fatouf mam kaa busem tafuts bus mi em, mam naa to tan fo muinyasing tsunia, ana muinyasing tsunia rangat toya, u vatau tsuam na to, eye mam inafuan te naa, faavot me. Na nami pininy vavis varin me tsumam ana muinyasing tsunia tsue to, mam naa mirom tamanainy mam sua tsun mirom tan buts mi taan na rom, mi taan na rom mi te nai guas guas guas tana aurom, mi te naa fatabin na numaa <noise> <hesitation> ana vatau tsuam nato pininy <noise> oraav, ka busem, kia bus to kainy ainy, u gotouf tsun kainy ainy tsuri fo, fo vainy ma, te nainy kakaa fiisen miya, ri natiny ainy tsun ror gotof, sen nainy bus mam naa bus to ratsiu nai fag to ka. Kainy ainy <noise> mam tabin mito fan <noise> ri kat ravainy ton puan nan nia, mam nasnas to ya tan guaf, ri tsufas to tu mes, tsufas. Nyo tsufas to mes an mes mam kat ya tan guaf iny ainy babainy tsun. Sen nainy ana vatau tsiau tsue to, ra ma nai goros teis, mam non ton fokinai ka tsumam, muav, iny fa atang naaman an fo mes a painy foka iny nai goros teis, mam ras tan buts, fakei ton foka koman tan buts ma sua, to koman na aurom, sua. sua. sua sung ana mam govets ton foka ana mam faakei toya tana mam sisiuf busem naaman ras osto rom tana moav. Mam tabin mito jias, faparak to pangis to fakor ton guaf mam wawa mam mamatong bus nato naaman. tagei rom a jian te jiak ror jias ana fopis a guei tsony fuet naaman ri nai purpur to ya govets fatabin mito ya, mam nasnas busen, ainy busem sisio rom, gum rom tan moyon mam te sisio ifa barar non. Mam sisio, sisio, sisio mangai tan ror teis tana tauraf, mangai tana mesa pain, fo sumatin te naa bus mee tan holide. Ri kakaa fisen mito mamam teis, gumgum sisio ri ainy fakao tsun to, ma tsue to kat bus yam mi te taan, mam kan naa osto rom, mam tabin rom roman, tabin rom jias. Man ras ton fokinai, ka tsuam, kandis an mes a pan tsuam. Nai fakei fatabiny toya tan buts, mam sua fatabin nato jias naa to fakei ton foka numaa tana touraf, mam nasnas pis to pangis to ainy to, sa mam goros, onot non tan nainy mam te tabin me faan tana touraf. Tana buiny voiny voiny mam tagun to tana buiny voiy voiny nasnas to kat faarof to fokinai fo ka tsumam. Fakei farof faa to ya, tana foka tsumam, mam fakei. Toya tana puak mam tabin bus mito, nai nom fo mes fo mangai uya tana fo fan tsuri ana mam taan bus mito, taan me taan me onoy tsuri mam tagei ton mangai te ferera ror teis, ana nyo rangats to. U ferera te on non tan nainy tiya? Ri tsue to eyei u ferera. Eye, u ferera, ra ma na tsun kainy sa vurungan u ferera, ana mam taan mito <noise> mam nai vurungan mito nei fan <noise> mam ruak to fan. Nyo of to, mi nai nanos rom, ananos varonyo. Uya tsinatong. Tamanainy tan voiny voiny nyo na mito nei tsinatong. Nyo sab torari mam tabin bus to tan fatsuts.